بہٕ چُھس أکِس نفرٕ سُنٛد کِردار بیان کران، أمۍ سُنٛد ناو چُھ عارف، یُس پٔتِمہِ دِل دِل پیٚٹھٕ برٛونٛہہ پکنہٕ خٲطرٕ جدوجہد کران چُھ۔ ییٚلہِ تٔمۍ پنٕنۍ جسمٲنی تہٕ ذحنی ورزش کٔر، تیٚلہِ کوٚر أمۍ سوٗنٛچ زِ دُنیا چھُ پرٛٮ۪تھ أکِس خٲطرٕ: کے بی ہی کُشی تہٕ کبھی گھم۔ اسہِ چُھ برٛونٛہہ پکُن۔